Epɛ dɛ ɛdze nyɛma gu- ndzɛma gu baage mu a anaa adaka bi mu a. Dza ɔwɔ dɛ eyɛ nye dɛ sɛ ntar a mususu dɛ ebɛkyekyɛ m', atar sor, ase, tsentsen. Ebobɔɔw sor no a fa gu sɛ ne tsir ne- nn- beebi a ne tsir no wɔ no a, fa gu hɔ. <hesitation> Ewie a aa- beeb- asede no so apɛ beebi de egu. Sɛ ndzɛma ɛhyɛ wɔ atar ase ka ho a bi wɔ hɔ a da <hesitation> adaka no sor no bo hu dɛ "zip" bi da hɔ, kwan da hɔ ibotum ahyehyɛ ne nyinara egu mu hɔ. <hesitation> Mpɔbowa a <hesitation> mpɛn pii no ata- adaka n' n'ase hɔ no kwan da hɔ a na ɛde egu hɔ. <hesitation> Ewie a w'entuho, wo tam so na abobɔw na ede gu enyi osiandɛ ɔyɛ dɛn ara a eguar de dabiara nyimpa boguar ntsi iwie a adze a ɛde botwutwuuw wo se na nyɛma nketsenketse a ɛpɛ no edze egu do na ato m'.